<hesitation> כ'וואלט גענומען א קאפי, סתם מיך צו אויפפרישן, <hesitation> אביסל עסן, א סוועטער ווייל אסאך מאל קען זייער קאלט און <hesitation> וויכטיגע זאכן וואס איך דארף עכט. מיין בעג, מיין פאון.